وایي تر ټولو خوندوره او ساعتیری میله هغه ده چې په ناڅاپه توګه تر سره سي. دا په دې معنا چې په مکمل توګه پلان سوې نه وي. په ناڅاپه میله کې تر ټولو مهم شی دا دی چې باید د میلې نفر اماده وي او داسي وخت نه وي چې څوک کار ولري او یا هم داسي څه وي چې د هغه څخه رخصت نه سي اخیستلای. کله چې نفر برابر سي نو بیا میله نور مشکل نلري او هر څه د هغه څخه وروسته بیا د ملګرو تر منځ پلان کیدای سي.